Pe äj tze'opya't'ijna nä'ojmä, ijtu'ijna tepä tza' jenä'ijna, pe wina mas wina äj mamaji'nhtumä tzeopya't'ijna hasta jinhä ijtumä ijtumä puente yäti, jinhä't'ijna tze'opya, ya'yi'ijna, sone'ijna pyinhtu'mapya äj mama' yo'te domingutya'p, jentyä't'ij ma tze'oye, pe ya despues de je tzu'kumu't jinhä, manh tzeopya't jenä ä une' tyäjkmäk'ijna, yenyap ijtu yäti, yäti ja ita'p nä' yäti yaju'p, yaju'p je nä'jojpäk yajpä'u'ap, este wina jenä nä'ojmtyita tze'opya y tza'käsitä't tze'opya, ijtu'ijna bolitapä syaput y nyayajpa mya'yajpa'ijna jetä bolitata'mpä jetypi'ktä'ijna tze'opya, yäti nta'at tzeopya jinhä, täjkojmtyi'ntä tzeopya, jentyi'at tze'pa äj yo'te hay vece äj nkä'ojmä hay vece nkotpa't lavadora'ojmä jejtzyeti'ntät itpa.